Arabia Saudite është e njohur për mikpritjen e saj, me traditën e mirëseardhjes të mysafirëve me kafe dhe hurma. Muzika tradicionale, si folklori i vallëzimeve al baraa, pasqyron trashëgiminë e pasur kulturore të vendit dhe shpesh shoçërohet me festime dhe festa.